Ntwene ne yɛ adeɛ bia amammerɛ mu no ho hia paa. Nti baa bɛf bɔ ntwene no yɛfrɛ bɛ akyerɛma. Nti akyerɛma yɛ nnipa bia ɔbɔ ntwene. Ne ntwene noa ɔbɔ no ɔde ka nsɛm. Nti sɛ nnipa na ɔɔbɔ twene no ne waa wɔɔtie no sɛ wote nsɛm na nnipa no ɔɔka na wobɛte aseɛ. Na afei wahu asɛm a ɔpɛsɛ ɔka kyerɛ mo no. Nti bɛtim bɔ twene de frɛfrɛ amanfoɔ sɛ bɛmmra ne asɛm bi asi baabi anaasɛ gya bi atɔ baabi. Kurom hɔfoɔ mmra mmɛboa ne bɛ nkɔdum no. Afei nso bɛtim bɔ twene de nyanenyane kuro mma sɛ adeakye bɛnkɔ ne afei bɛnkɔdi bɛdwuma bɛwɔ. Anaasɛ bɛɛbɛdi afahyɛ nso a kyerɛm ɔkyerɛma yi tim bɔ twene na afei ɔde afrɛfrɛ mamfoɔ no nyinaa sɛ bɛnkɔ pra kuro no abɔntene so ne bɛɛba abɛdi afahyɛ.